نحب نحكي ديما على سطر و الإكتشافات يعني بالبلدان لزرتها و لنحلم نمشي ليها، زادا نحب نحكي عن التكنولوجيا و الحاجات الجديده في العالم الرقمي وكيبدأ الحديث عن الأكل و خاصة الماكله التقليديه التونسيه نولي متحمسه برشا برشا باش نحكي في هذا الموضوع، نحب نفصل في عاداتنا و تقاليدنا و أكلاتنا التونسيه.